Koxon nruxhi dakonañeroti kti kuee kida suciarti daxhiti ku kuanti no traste duá xanroti texoña tá iná, xaninroti por que no me gusta tatu xainanó xaku kadakuaté, nrañuunó ho ngueno xhetetí nguakati danguaa nguakati xunkaxa kaininó.